अ मोर नाउ हलौ कुर्सी अ मुइ मन्सवा सभ मोरके बहुते रुपमा नै काम करोसउ मोरके ,बहुते रुपमा काम लेसउ यापन । एबे कखनो एबे बैठसउ, एबे कखनो खा हरयैले एबे सुत फेरी देसउ मोरहिमा । अ कखनो एबे कहवा कहवा नाही भेटे सकतौ, एबे मोरे ओपरा लातओतके हतउ उ चिजवा भेटै, जसने बौल सभ फेरेके हसै एबे मोरैहिमा ओपरा लातओतके हतौ बौलावा फेरै । अ कखनो एबे पङ्खा वङ्खा बिगडले मोरे ओपरा लातओत के हतउ काम करै । एबे एसने काम करैक करैक मुइ फेरी त हरेसही ना, एबे एक दिन हल्सु बैठल बैठल यसने कथी कथी एबे एगुडा मन्सावा याके एबे बैठले हलिहे एबे कस्के कके बैठलिहे एबे जम्मा फट्लउ मोर यहवा बैठनावा ठौरावा । अ यसने फटैक माहा त एबे मोरके देलौ एबे यनहार कोवाठा भित्रा धैइ, एबे बनोतिय फेरी त बन्तिय न एबे यनहार कोठा धरैक माहा एबे कतेक दिनसे मुइ यसने बडसु बैठल । एबे यसने बैठइक माहा एबे उहे एबे...एबे कखनी मोरके बनोतै एबे मुहु फेरी एबे याको जानाक नहिय बहरा डौलेसे एबे बैठल रहबही कहके एबे कामना करै बडही मन्सावानी से ।